أني نفضل تعب في قراءة، أفضل كتاب قرائته، كان كتاب تنمية تنمية ذاتية، كان يعطيني الأفكار الجديدة عن كيفية التطوير ونطور. كيف نطور روحي؟ كيف نطور نفسي؟ كيف ننصح الناس بأشياء إن وأنا نبي أي شي؟ أي حد يبي يطور في نفسه يقرأ نفس الكتاب لأنى قريته.